Gny fomba <noise> agnisan'ny mampiavaky gny Japonais da gny resaky finoma dité satria da tena manan-danja amindreo mihintsy i resaky dité io fa tsy nominomy fatany. <noise>